त् अर्त् स्त्य्ले बुन्गवु थन्गब गुबुन्-गुबुन् रक्सम्नि अर्त् स्त्य्ले थय, जेरे मुन्ग् फर जहे बै, दोच्तोर्, एन्गिनीर्, <hesitation> मुसिचिअन् फर जेरे मुजिक् बनय, मुजिक् दिहुन, अय हर दन्चेर् फर जेरे दन्चे खलम। दन्चे खलम नैऔ ब बिऔ ब गुबुन्-गुबुन् रक्सम्नि दन्चे फोर्म् थय, जरे बिदिन एन्गिनीर्स् ब गुबुन्-गुबुन् रक्सम्नि एन्गिनीर्स् थय। दोच्तोर् फर ब जेरे गुबुन्-गुबुन् रक्सम्नि दोच्तोर्स् थय, हर बिदिन अ <hesitation> सिन्गेर् फर ब गुबुन्-गुबुन् रक्सम्नि सिन्गेर् थय, द बोय् हब सिन्गेर् बुन्गवु थन्गब ल। द बोय् हब गबगओ लन्गुअगे थओ, गबगओ, गबगओ <hesitation> रौनि सोन्ग् दिहुन, हर बिदिन दन्चेर् फर ब जहे बै, गबगओ, <hesitation> जेरे गबगओ इदेअ थय, बिदिन, बिदिन गबगओ दन्चे फोर्म् थय, बिदिन लगसे, दन्चे फोर्म् बिदिन थय अर अर्त् स्त्य्ले फर।